Esa, dua, tedu. epat. dima. enem, pitu, wadu, siow, mapudu, mapudu wosa, mapudu wo dua, maoudu wo twdu, mapudu wo epat, mapudu wo dima, mapudu wo enem, mapudu wo pitu. mapudu wo wadu, mapudu siow, dua pulu. dua pulu wo osa, dua pulu wo dua, dua pulu wo tedu, dua pulu wo epat, dua pulu wo dima, dua pulu wo enem, dua pulu wo pitu, dua pulu wo siow, tiga pulu.